kuudes päivä kesäkuuta tuhatyhdeksänsataakuuskymmentäkolme Lappajärvi Tarvola vanhaisäntä Oskari Annola joka on nyt tulossa seitsemänkymmenenyhdeksän vuoden ikäiseksi ja on syntynyt Lappajärven Tarvolassa ja asunut siellä koko ikänsä paitsi käynyt neljän vuoden matkalla Amerikassa no kuulkaa te muistatte vielä niiden vanhojen kertoneen siitä miten tuo Tarvolanmäki paloi
se se niin niin siitä kyllä minä sen muistan kun isävainaa oli Pietarsaaressa justiin silloin ja niin se sitten kun se kerran paloi niin se sanoi että niin hän ei viitsi sinne ahdinkoon ruveta taloa enää rakentamaan kartanoita ja se möi talonsa ja sitten osti tämän talon tässä oli joku pitäjänkirjuri eli nimismies asunut ennen joka sitten sen möi möi tämän talon isälle ja se on siitä lähtien asunut sitten ja nyt rupeaa olemaan sinne kuinkahan kauan se nyt jo olisi sitten se on sinne yhdeksänkymmenettä neljän vuoden paikka joo joo sinne main se on yhdeksänkymmentäneljä vuotta kun se on ostettu tämä talo kun se heti samana kesänä osti kun se Tarvola paloi se oli kesällä juhannuksen aikaa kun se paloi
no - kertoikos ne vanhat miehet sitten mitään siitä että miten se oli niin kuin päässyt irti se tuli
no ne väitti sitä että mustalaispojat oli niin varistanut tupakista valkean ja ja piipustaan tulitikusta johonkin tunkioon ja siitä se oli alkanut ja ketään väkeä ei ole ollut kun silloin kylässä paljon muuta kuin noita vanhoja akkoja vain - kotosalla että ne oli jossakin töissään kun se oli alkanut kyllä minä sen kuulin monta kertaa isänkin siitä puhuvan

no se oli ollut jo sitten melko synkkä juhannusaatto kun ne oli tullut työstä ja oli koko kylä palanut
joo joo ja se isä oli Pietarsaaressa silloin justiin kun se palo oli tapahtunut ja se sanoi että kun hän kuuli niin se oli niin kuin olisi vettä lyöty kylmää vettä selkään - ne kuuli jo ennen ne kotiin tuli kaupungissa että se on palanut sanoi että ei ollut muuta kuin piisit pystyssä
no sitten te muutitte tähän
no joo se oli se oli ostanut tämän talon sitten ja se muutti
no mitenkäs ne kaupat syntyi te eilen kerroitte vähän siitä
no niitä oli kaksi ostajaa mutta siinä oli sellainen joku vanhapiika jolle se oli se herra sitten sanonut että niin että niin Eljakselle sen talon kun se kysyi kumpi kummaltakin tarjous ja se oli silloin aikanaan ollut kaikkein kallein kauppa mitä maakauppoja tehtiin kun isä osti tämän talon ja se oli se oli siinä kaksitoista tuhatta ja oliko se kaksisataa niin tämän talo hinta silloin aikana vaan tässä ei ollut tehtyä maata kahdeksantoista tynnyrialaa se isä kehui että oli tehtyä vaan se oli kova äijä teettämään uudesta viljamaata se joka vuosi se kuokitti uudesta
no metsää oli sitten
oli oli metsää
no minkäslaista se nyt sitten oli oikein noin vanhassa maailmassa se talon asuminen
no sitä niin hevosilla tehtiin kaikki työt ja - työkalut kun se toimitti vielä että oli ensimmäinen aurakin niin semmoinen valtion antama aura joku romu suuri ja hän sai sitten auran - maanviljelysseuralta - maanviljelyksestä niin hän sai ensimmäisen rauta-auran ja kyllä minä muistan sen auran se oli kauan meillä niin se oli ensimmäinen aura mitä tällä paikkaa ja se oli se ilman saanut valtiolta vissiin siitä kun sen viljeli etenkin niin paljon uutta maata kyllä minäkin olin poikasena ja noin alle rippikoulun niin sitä sai kaiket -- keväät ajaa kiviä sitten ajettiin tehtiin kiviaitoja meillä on paljon kiviaitoja niitä tehtiin kaiket keväät ja sitten viimein valkeni se kevät että minä olin rippikoulussa ollut ja vähän mieheksi tulin jo niin minun pisti mieleeni että kyllä tällä työllä elää muualla että ei tässä ja pistin lähdin pyysin isältä rahaa että niin minä lähden Amerikkaan kanssa no se oli silloin sellainen aika että ryssän santarmit oli täällä Hangossa satamissa aina ja jos mies oli että ei se ollut - sotapalveluksella ollut vielä niin ja niin se oli määrätty ikä että joka oli kahdeksantoista täyttänyt niin ei päästetty menemään enää ulkomaille vaan minä en ollut varsin täyttänyt että minä sain vielä täydet passit ulkomaille menoa varten
ai te niin nuorena olitte
- kahdeksannellatoista olin kun minä lähdin
no minkäslainen reissu se oli
no se oli aika kaivannossa olin työssä rautakaivannossa joksikin olin minä metsässä sen verran että niin tiesin mitä metsätyö on vaan raskaat työt ne oli kymmenen tuntia päivässä tehtiin työtä vaan se oli sitten että niin se oli - lauantaina pääsi puoliselta pois kun oli yövuoro niin se oli aina sitten sai sillä puolella yöllä koko päivän kun lauantai-iltana alle laskettiin niin puolenyön aikana pääsi pois ja sitten ei rengännyt taas mennä ennen maanantailla töihin kyllä se oli kovaa työntekoa siellä silloin että minä tiedän vissiin että jokainen pärjää kun niin lujasti tekee työtä vaan kyllä siellä oli hyviäkin puolia nyt varsinkin kun minä olin viimeisiä vuosia niin silloin oli oikein mukava olla jo sattui no että minä pääsin kahden ruotsalaisukon kanssa ja se oli täältä Lappajärveltä sanottiin Saari-Aleksiksi niin neljänneksi siihen porukkaan niin siinä oli mukava olla kielitaitoisia miehiä hyviä oli kaikki ja en minäkään päässyt olisi muuten mutta niin siinä sitä sahdiksi sanottiin sitä ja kun aina vain mentiin syvempää syöntiä ja leveni kerralla mentiin niin minä olin siinä ja me yhden kerran noustiin Kauhajoelta oli poika niin me noustiin pois kun siinä oli niin märkä paikka että vesi juoksi järjestään - niin öljyvaatteissa meni niin paljon rahaa niin me noustiin pois ja sanottiin että niin me - nousemme ylös että jos ei muuta työtä ole kuin tuolla olla niin kapteeni tuli alle ja se sanoi että niin olkaa pojat loppuun asti niin saatte sitten hyvät työpaikat kun tämä loppuu ja nostetaan palkkaa ja ne nosti sitten kaksikymmentäviisi senttiä sitten nosti meille että me tulimme saamaan sitten niin paljon kuin muutkin nuo mainarimiehet palkkaa päivässä no se kävi niin että kun me oltiin loppuun sitten niin sitten me saatiin ne hyvät työmaat kumpikin mutta eri joukkoa ei me yhdessä enää saatu tehdä se vietiin toisten miesten kanssa ja minä toisten
no mitäs se isä sanoi kun te rahaa pyysitte Amerikkaan lähtöä varten
no eipä se sanonut kas kun silloin tuotiin yksi poika takasin ja siltä se minä sainkin rahat rahat oli silloin aikana lujassa niin se minä siltä kysyin annatko rahat jos minä lähden kanssa niin se sanoi että joo että kun silloin aikana laittaa sitten että hän yrittää uudestaan ja tuli kanssa uudestaan ja niin niin se oli parin viikon aika kun vain niin se sanoi ukko että kyllä hän siksi rahaa saa vaan ei vain nyt satu olemaan niin ja sai kanssa rahat että se sai rahansa ja eikä minäkään kauan ollut ennen minä maksoin kyytini että ei minä velaksi kulkenut ja vielä jäi vähän taskuunkin vaan se on tuli sitten huonot ajat että piti aina sen varan pitää rahapuolesta että niin pääsee lähtemään jos jos paha olla tulee niin kotiin ei ei tohtinut milloinkaan niin panna rahaansa että ei ollut aina sen verran että pääsee kotimaahan
no ei teidän ole tehnyt enää mieli
no kyllä se oli siitä siihen että en minä lähtenyt takaisin kyllä minun mieleni teki sinne takaisin vaan kun minulla oli nuorempi veli niin ja isä sanoi että niin hän kolmelle tämän talon antaa ja sanokin minulle että jos et huoli niin hän antaa Kallelle se oli Kalle sen nuorimman veljen nimi niin minä sanoin Kallelle että kumman haluat kyllä minä lähden eli saat jäädä no kyllä hänkin lähtee no minä sanoin no lähde ja niin niin se lähti sitten ja sinne se kuoli sitten ei se kauan elänytkään siihen tuli semmoinen verensyöksy että se niin rupesi nenästä veri juoksemaan ja ei ei mitään ja suusta ei mitään sille saanut lääkärit ja sitten täällä tuli akoittua niin se se vei - pois ja enkä minä oikein kauan ollutkaan niin isä antoi talon sitten ja sitten ne tuli omat huolet kaikki eli sitten minä ostin samanlaisen talon kun minä sain niin ja monta muuta ostoa pienempiä että minulla oli yksi aika jo yli kolmekymmentä hehtaaria viljeltyä maata vaan se oli kun niitä oli kaksi poikaa minulla niin se vanhempi poika tahtoi että ostetaan tuosta ihan läheltä talo että se emäntä oli siitä kotoisin että se suoveriltaan sitten tahtoi että ostetaan se talo että kyllähän me nyt kun meitä tulee tässä kolme miestä niin asutaan vaikka isokin talo niin ja no minä ostin vaan se emäntä pääsi sitten perimään puolta sitä -- kun ne oli lapsettomia eihän siinä minä - ja minä toista puolta kun minä se ostin sen pojan nimiin niin että siinä minä petyinkin kun minä sen nimiin ostin nyt meillä on siinä kaksikymmentäkolme hehtaaria ja kylläpä siinä tuntuu työ riittävän
no minkäslaista se oli silloin vanhan ajan heinätyö kertokaapas vähän siitä miten sitä heinää tehtiin
no kun minä muistan niin niitä oli miehiä sitten kun tämä oli isonlainen talo niin niitä oli monta miestä sitten niin niittämällä viikatteella ja naiset sitten haravoi syrjiä ja laittelevat kuupanolle heinät piti panna kaikki sitten se heinänkorjuu niin ne tehtiin takkavitsat ja niitä ne kantoivat ihan muistan senkin ajan kun ne kantoi vitsoilla ja sitten niin hevonen ja semmoinen reki ja hevosella ruvettiin ajamaan latoon se oli niin kovin vaivalloista paljon heinää kantaa ja väkeä piti olla suuri väkijoukko piti aina olla niitä oli viikatteita ja haravia heti yksi kärrykuorma kas kun paljon - väkeä niin paljon pitää olla työkaluja että kyllä se on muuttunut tämä aika sitten melkein paljon nyt kun ajetaan heinähännät jotka tuo heinät ladon ääreen että sen kun vain pistelee latoon ne
no minkäslaiselta maalta sitä heinää tehtiin sitten
no kyllä kyllä se pelloilta tehtiin ja kydöiltä että se on ollut sillä isävainajallakin se vuoroviljelys se on ollut käytännössä niin kauan kuin minä muistan ei sitä yhtä paikkaa ole oikein kauan niitetty se on muuttunut
no ei teillä sellaisia ulkoniittyjä tässä ollut
voi paikkaa meillähän on tuolla Vimpelin rajalla rajalla niin oikein hyvä kytö ja suuri kytö olikin siellä ja koko kylällä on siellä kytö ja sitten meillä on taas tuolla Kortejärven rajalla kytö että kyllä tämä vähän semmoinen hajava talo on mutta se ei nyt ei tee asiaa kun on traktorit niillä pääsee niin äkkiä ja hevosia piti olla paljon sitten aina haravakone meillä on ollut kanssa ja niittokoneet isän aikana niin ne oli ihan ensimmäisiä mitä Lappajärvellä oli tähän kyllä sanottiin Värjäliksi niin se osti Seinäjoelta vanhan koneen kahden hevosen koneen ja isä sitten kun se kulki tuolla Pietarsaaressa jolloinkin aina niin se oli tässä Kortesjärvellä sanottiin Mäkikauppiaaksi sitä niin se sai siltä ostaa sitten uuden kun niitä ei ollut vielä ja se oli joku pukkeenkoneeksi ja semmoinen ja hirveän raskaita että ei hevosen säki meinannut - kestää niissä yhden hevosen koneissa että kyllä ne oli surkeita koneita vaan sitten kun rupesi nämä Teringin koneet tulemaan niin se osti toisen ja en minä tiedä se möi sen jonnekin sitten ja kyllä sitä on ollut kaikenlaista nähty hevosella sitten kun niin ne kyllääntyi jo - ja kun riihiä puitiin niin ne kyllääntyi siihen niin laitettiin semmoinen hevoskierros ja semmoisia - ensin ne oli käsin pyöritettävä että ihmiset pyöritti ja ja kyllä sekin oli oikein huono juttu sekin sitä tuli sitä töskää niin jumalattoman paljon että sai päivän jälkeen siivota ennen jyvät oletteko te nähnytkään semmoista käsin pyöritettävää puimurikonetta
ei minä ole nähnyt
niitä oli vielä silloin sellaisiakin jotka osti niitä niin se möi pois ja kun nämä osuuskunnat tuli ensin vaan sitten me kolmen miehen ostimme itselle kaikki vehkeet puimakoneet ja lietsot ja kaikki - mitä puintihommassa tarvitaan
no sinne kun lähdettiin sinne Repuliin heinään niin sinnehän mentiin oikein sitten vissiin viikkokunniksi
viikkokuntia joo ja sillä oli sitten isällä suuri vene johon meni kymmenkunta henkeä ja enemmänkin siihen olisi väkeä mennyt mutta siihen kaikki piimäleilit ja kaikki lekkerit piti katso piti olla paljon evästä yksi vain meni hevosella sitten ympäri eli kaksi jos kahdella hevosella mentiin niin kaksi meni sitten vain hevosella ympäri vaan toiset laski veneellä tänne Kärnään siitä Salmensillasta läpi ja niin poikki sinne toiselle puolen järveä sitten hevosella sai siirtää kun hevoset tuli niin pois ne eväät sinne ja siellä oli tuvat itsellä ja vieläkin meillä on siellä tupa vaan siellä ei ole asuttu enää moniin vuosiin ja navetat syksyllä vietiin karja sinne heinäajan jälkeen kun sinne ja se oli sellainen maa että se kasvoi sitä äpärettä ja ensiksi pakattiin tekemään se kun heinä alettiin niin sieltä sitä alettiin kun se oli semmoinen kytömaa niin se pitää kytöheinä tehdä aikaisin vaikka kaikki heinät pitäisi tehdä aikaisin mutta ei ne kaikki tule siinä paikassa kun sitten on enempi työtä
no minkäslaista se oli se elämä siellä kun siellä viikkokunnassa oltiin
no kyllä sieltä teki mieli pois ja väliin joutui olemaan vielä pyhänkin kun oli sateinen aika niin että ei saanut latoon ja ne piti olla kuivana kun ne latoihin pantiin olen minä ollut pyhänkin latoon luomassa - heiniä ja olin tämmöinen justiin rippikoulusta päässyt ja kyllä se harmitti monta kertaa että joo kun se on väliin niin että se sataa heinänajon aikana koko viikonkin ja kun on paljon poikkinaista niin ei se auta muuta kuin korjata pois ja odottaa että pouta tulee
no mitäs siellä oli sitten niin kuin eväänä kun sinne viikkokuntiin lähdettiin
no siellä oli voita ja lihaa ja kalaa ja piimää ja maitoa niin kauan kuin arveltiin että maito kestää seisoa eihän se kesäaikana kovin kauan pari vuorokautta niin se jo rupeaa happanemaan ja sitten tuommoista hapanta kirnupiimää oli ja kaljaa oli sitten kanssa nehän oli suuret kaljatynnyrit se sitä piti ollakin rojuja kun toistakymmentä henkeä väkeä käy niin eihän ne turhalla elä ja sitten jauhoja siellä keitettiin puuroa ja padat ja kaikki
no mitenkäs se karja sinne sitten kuljetettiin
no se vietiin ja ne oli koko syksyn pitkin maantietä vietiin sitten aamulla varhain lähdettiin niitä viemään ja niin he meni kovan ruokavälin ennen ne pääsi perille
no mitenkäs siellä sitten sen maidon kanssa kun maitoa tuli niin
no parhaat lehmät heitettiin kotiin - josta maitoa tuli ja sitten niin oli siellä lypsäväkin lehmiä sitten ne niitä kävi aina joka päivä niin ne lähetteli piimähinkkiä ja mitä milloinkin takaisin sieltä kun liikaa karttui ja yksi henki oli vasituisesti niitä siellä hoitamassa ja paikoin kaksikin joku poikanen eli tyttönen oli toisena kun ne vähän piti niitä niin kuin omilla osillaan niitä sitten niitä piti paimenta
no ei siellä käärmeitä ollut
ei se on sellainen niitty että ei siellä käärmeitä ole minä en ole nähnyt ikänä siellä käärmettä jaa ne on noin puoli kilometriä pitkiä sarkoja että sai monesti katsoa jälkeensä kun niissä oli kauraakin ja leikattiin ja - ennen päähän pääsi
no kertokaapas nyt siitä vanhan ajan leikkuusta sitten minkälaista se oli
no sirpillä leikattiin ja jos oli aamulla sen piti lähteäkin jo kun päivä valkeni ja - elo oli märkää niin ne sanottiin läpiksi että leikataan läpille ja sitten ennen pois lähtöä niin ne sidottiin ja lyötiin kyytiin että se elo pääsi siinä kuivamaan kun se oli - yökosteus nousi tuommoisilla suurilla nevoilla niin se nousee yökosteus toisella lailla kuin pellolla että se oli tuonne - kymmeneenkin ja asti ja aina se yökasteus vaivana ja sillä ne piti panna heinät kuupanoon niin että ei ne saanut jäähän yökasteen alle että ne tuli parempia sitten kun ei ne saanut mitään kosteutta
no minkäslainen värkki se kuupano on
no se kootaan semmoinen ja niillä oli ennen niillä vanhoilla tapana että otettiin semmoinen lepeys ensin alle sitten toinen päälle pantiin risti ja kolmas taas ristiin ja sellaisia pieniä ja jotkut taas haravalla pyöräytti semmoisen pienen että se maa oli puhdasta että se kuupanon tila vaan kuupanoksi sanottiin niitä ja jotkut sanoi kokkosiksi ja miksi rökkelöksi miksi sanoi vaan tällä meidän paikalla oli kuupano se oli sen nimi
no mitenkäs se kun niitä läppiä leikattiin mitäs siitä sitten tuli kun ne sidottiin
ei niitä lyötiin kaksi ja jos ne oli pieniä niin pantiin kolmekin lyhteeseen lyhteelle ja niitä kymmenen ruukattiin panna aina kasaan se oikein se oli siinä taksa oliko se neljä ensin alle ja sitten kolme ja kaksi ja hattu painettiin sitten viereen että niitä yhdeksän tuli pystyyn ja hattu kymmenes
pantiinkos rukiitakin
samalla tavalla -
läppiin
joo samalla tavalla kun se oli märkää vaan ei kuivana täysi lyhde kuivana ne oli nuukia ennen sen leikkuun kanssa ja vielä niin nuukia että ei sinne saanut paljon päitäkään jäädä
no mitenkäs se kyyli sitten tehtiin siellä pellolla
ruis se sidottiin kolme lyhdettä otettiin olkia ja sidottiin ne latvat yhteen ja ne nostettiin pystyyn että se oli kolme jalkaa niin se pysyi hyvin pystyssä ja siihen sitten oikein järjestyksessä ladottiin joka väliin sitten että se piti tulla heti sellainen että se oli vähän tämmöinen hajajalkainen että se pysyy pystyssä tuulkoon niin kuin lystää ja niin mutta ohraa ja kauraa ei tehty sillä lailla ne vain painettiin latvat vastatusten ja ensin kaksi ja sitten kolmas ja se kolmelle jalalle sekin piti mutta ei sitä sidottu latvoja niin se siitä pantiin aina ratiseensa kierrettiin että joka puolelle tuli ja se keskus jäi auki sitten sisältä ja sieltä - maan rajasta ja lyhde painettiin aina sitten mistä hattulyhde tehtiin niin se tehtiin tavallisesti aina vähän suurempi kuin muut lyhteet ne oli vielä niin nuukia että ei saanut leikata liian suuriakaan lyhteitä kas ne ei kuiva kun oljilla kiskaistaan märkä elo lujaan niin se siteen kohdalta ei se kuiva
no mikäs sen värkin nimi oli sitten noin vanhain ihmisten kielessä kun ne sitoi ne kolme lyhdettä yhteen niin kuin - ruiskyylikin kun tehtiin
- no sitä sanottiin jalkalyhteet jalkalyhteet ne erotettiin heti vähän pienempiä lyhteitä jalkalyhteitä ja kolme päälletysten ja siitä kiskottiin sitten eli kaksi alas ja kolmas siihen selkään ja siitä sitten otettiin latvat syliin ja siitä kyllä minä osaan tehdä niitä vielä vaikka kuinka monta olen leikannutkin
no olikos tällä kylällä sitten sellaista sirppi ja viikateseppää joka sai oikein pystyviä
oli oli täällä oli täällä kyllä tässä lähellä ei ihan ollut mutta se tuli seppä taloon joka talolla oli melkein paja itsellään vaikka nekin on hävinneet pois että tuskin on enää täällä pajaa muuta kuin meillä että siellä saa kaikkea korjata kyllä täällä sepät oli ja ja ne oli viikoittain talossa aina terästettiin auroja ja kirveitä ja rautakanget ja kuokat ja kaikki laitettiin seppä laittoi kuntoon kun ne meni semmoiseen heikkoon kuntoon niin silloin
no minkäslainen mestarismies se seppä sitten oli talossa pitikös sitä ruokkia vähän paremmin kuin muita vai
no melkein kyllä seppä söi ja pöydän päässä aina kyllä se oli vähän niin kuin ammattimiehet on yleisesti
no tarvitsiko se niin kuin viinaryypyn että tulisi parempi terä
kyllä kyllä sepät oli yleisesti pahoja juomaan joo viinamiehiä ne oli sepät

minä en ainakaan muista kuin yhden ainoan sepän joka oli se oli lestadiolainen mies niin se ei juopotellut mutta kaikki muut sepät minä tiedän että ne on juoppoja
no osasiko täällä joku seppä tehdä sellaisen terän että se niin kuin itsestään itsestään teroittui sitten leikatessakin
ei ei ei ollut kyllä niitä pikkuisen piti hioa vaan täällä oli kyllä aika hyviä teräseppiä
no mitenkäs niitä sitten tikuttiin niitä teriä
no no otettiin hyvä sänti eli kovasin miksi ne nyt sitä sanoo niin sitä vedettiin näin kahta puolta mutta sen piti taidolla vetää että se tuli teräväksi ja näin koetettiin sormilla sitten miten sen nyt pystyi kyllä minulta käy teroittaminen vieläkin viikatteen teroittaminen ja sitten jos se tuli vahvemmalle niin tahkolla päästettiin teräväksi
no muistattekos te sellaista aikaa että olisi itse tehty niitä sellaisia tikkuja millä
en en muista
tai tai säntilöitä
niin säntiä sänniksihän ne niitä sanoi eli viikatetikku niin ei minä muista sitä aikaa ollenkaan kyllä ne on kaupassa ollut niin kauan kuin minä muistan eikä tämä mirkkelitikku liioin oikein vanha peli olekaan täällä ainakaan miksi taalankiveksi ne sanoi se oli sellaista punaista - pehmeää kiveä että se oli kyllä terävän jäljen teki aika lailla
no olikos tässä kylässä sellaisia mainittavia miehiä noin niittomiehinäkin joita nyt oikein mainittiin että on
kyllä kyllä niitä oli joitakin niitä oli joitakin sanottiin yhtä Juha Erkiksi Murtomäeltä niin se oli voimamies ja se se piti olla hyvä viikatemies niittämään ja kyllä niitä oli monia muitakin riskejä miehiä ja hyvä taito niittää sitten kas kun oli suuret alat ja kaiket kesät niitettiin sitten vaan ei tällä paikkaa ole viljaa niitetty hyvin vähän siinä on ollut viikatteessa kaha niin sitä on kun on sattunut olemaan pystyä kauraa niin sitä on vähinsä niitetty vaan vaan sitten kun nuo koneet tuli niittokoneet niin ne laittoi siihen leikkuukahan ja leikkuukahalla ja nyt se on mennyt siihen lajiin sitten että ne on nuo itsesitovat käytännössä ja leikkuupuimurit ja vaan kyllä minä olen itsesitojan kannalla kas se - sitoo vaikka sen ajaa vähän märempänäkin ja se seipäälle pannaan ja se sitoo itsesitojalla hyvin löyhään niin ne seipäille pannaan niin kyllä ne siinä kaikkein parhaiten kuivaa ei missään kuiva niin kuin seipäillä ja itsesitovan jälkeen
no mitenkäs se minkäslaista meininkiä se vanha riihimeininki sitten oli
no se oli oli varstat ja nyt ne niin sanoi niitä varstaksi jotkut sanoi könniksi ja niin se oli semmoinen sievä varsi ja siinä sitten koivusta tehty olipahan noin toista metriä pitkä se lupu jolla lyötiin sitten ohraa ja kauraa mutta ruis oli taas ruis ensin riihessä sanottiin rapaamiseksi lyötiin latvaa seinää ja sitten ne viskottiin luuvaan ja siellä oli pari henkeä luuvassa ja ne puida kolautti ne ja laittoivat kupolle kupolle ja niin pihalle eli olkilatoon kupot sitten taas rukiin puinti on se on sievää hommaa
no mikäs riihi kaikkein pahinta oli puida
ohrariihi
no minkäs takia se niin pahaa oli
no en minä tiedä siinä tuli rehujakin niin paljon ja se pudistaminen oli sitten niin nuukaa että ei se saanutkaan jyvä ajaa olkien päällä -- olkilatoon että se piti - tulla puhdas kun kaurakin istuu kahden reisin siinä oljen päällä ja niin se menee olkilatoon jos ei sitä hyvin se oli niin nuukaa - touhua varsinkin paikoin ja kyllä se oli isävainaja nuuka siinä - riihityöstä se sanoikin että ei niitä tule kuin kerran vuodessa sen pitää tehdä kunnolla
no moneltakos sitä tavattiin niin kuin riiheen mennä aamuisin
noin neljältä joo neljältä ne ajoi riiheen ja sitten se oli aina maanantaiaamuna riiheen meno ne on en minä tiedä tälläsikö ne eli sopiko se niiden lämmityksessä vaan kun niitä joutui puimaan pari kolmekymmentä riihtä syksyssä niin joo meillä puitiin enemmän kuin kolmekymmentä riihtä syksyssä ja sitten kun oli ruisriihiä ja paljon oli väkeä niin mentiin kahteen riiheen yhtä aikaa väki tasan neljä henkeä kumpaankin ja sitten koetettiin kilpaa kuka on ennen ja sitten vasta annettiin eines kun oli riihi puitu sitten eineen jälkeen siivottiin jyvät toiset rupesi ajamaan lyhteitä riiheen ja ahtamaan riihtä että taas vain uutta tilalle kun
no mentiinkös sitä sitten muihin töihin vielä sinä päivänä
- ei -- se se tahtoi -
niin meillä jäi se riihiasia vielä vähän kesken että että mitenkäs sitä ei sitten sinä päivänä enää muuta tehty kun se riihi oli saatu
ei se pakkasi menemään niin tarkoin ennen jyvät oli laarissa niin sen vain pakkasi menemään niin iltaan että ei silloin enää viitsinyt sitten sauna lämmitä ja kylpemään ja puhdistamaan itsensä taas ja se oli oikein niin kuin urakka että jyvät piti olla laarissa silloin päivänä ja uudet riihi ahdettu taas ne sanoi ahtamiseksi jotkut sanoi että pistämässä riihtä ja vaan kas kun ne sinne parsille lyödään pystyi lyhteet ja siitä noin ruukattiin viisisataa lyhdettä panna riiheen
no mitenkäs se ahdettiin se riihi
no siinä oli viisi partta aina niin sanottiin pystyksi sitä kun siinä on viisi partta niin ja siinä oli kolme pitkää pystyä sitten riihessä aina ja sitten oli sanottiin rikkoparsiksi ne oli lyhyempiä ne oli kiukaaseen asti ne rikkoparret niitä - oli kanssa siinä viisi viisi partta kummassakin niitä - ei ja niin ne kun pantiin täyteen riihi että sinä - pantiin viisisataa lyhdettä riiheen
no montakos työmiestä siinä oli sitten siinä ahtohommassa aina
ei siinä ollut kuin kaksi kaksi siinä vain oli toinen oli parsilla pystyttämässä ja ne piti tulla suoraan että ei ne saanutkaan kaatua minne sattuu niin toinen antoi lattialta kas kun se on parret niin ylhäällä että se saa töytätä tuonne ylös ennen ylettyy ja se piti tulla ääreen sitten automiehelle että ei se rengännyt paljon kurkotella toisella kädellään ottaa ja niin lyödä pystyyn sinne ja aina pukata sitten että se tuli kohtu lujaa ne ei olisi muuten mennyt se määrä jos ei niitä suoraan laittanut
no mitenkäs niin kuin kevätviljat kun ne on niin lyhytolkisia mitenkäs ne saatiin sinne ylös
no joka ei - ei joka ei jos oli niin huono antelumies että lyhyt niin se oli sellainen koukkukeppi että se töyttäsi siteeseen ja pisti sillä kepillä
mikäs sen kepin nimi oli
miksi norhaksi ne joku sanoi sitä ja antelukeppi meillä sanottiin antelukeppi jos johonkin oli tehty raudasta semmoinen pieni koukku ja lyöty kepin päähän ja sillä vain pisteltiin se oli aika sievä varsi oli niin kuin haravan varsi sievä varsi että sillä oli nätti annella lyhteet piti -- riitata sitten oli aina perävetomies sitten joka riittasi kun kuormia purettiin niin riittasi että ne tuli paikalle ratiseensa aina kyllä ne osattiin panna niin että se oli aina rati ja pystyi eihän ne nyt niin justiin lyhteen päälle että jonkun lyhteen neljä viisi lyhdettä toisinaan joutui toisesta kasasta ottamaan miten lujaan sen töyttäsi ja suuria lyhteitä niin siitä se riippui
no kenenkäs hommaa se sitten se rapaaminen oli aina riihessä
no siihen sai mennä sitten melkeinpä ne isännät enimmäkseen oli siinä eli joku nuori riski --- henkilö ja se oli taksana niille että yhdeksän kertaa piti lyödä lyhdettä kolme kolmelta kantilta ja kolme kertaa kultakin kantilta ja viimeinen sitten kun siihen siteeseen jäi päitä niin noin kädellä vähän pyyhkäistä eli lyödä tyveä vähän seinään ja viskata siihen luudalla luukun alle ja siihen kasata aika kasa että siitä sai antaa taas siihen meni noin luudalla lattiaan noin kolmisenkymmentä lyhdettä aina kerralla ja ne ne puida kopautettiin sitten yli mentiin puiden että joka paikka sai ja puistettiin sitten oljet kahden käsin hakattiin niin surkeasti ja otettiin aina sellainen puistaus joka pantiin siteelle
no kuinkas monta ratia siihen tuli siihen aina kerralla
siihen ei mahtunut kuin kolme noihin meidän luuviin niin kolme ratia kolme ratia ja niitä ei saanut panna tiheäänkään lyhteitä sitten oikein ne moitti että niihin jää - jos ne on liika vahvasti tulee rehua kyllä se piti aina kopahtaa luudalla lattiaan kun siihen löi
no kun se oli lämmitetty sitten se riihi niin mistäs se isäntä sitten tiesi koska se on kyllä kuivaa
no miksi ei kun otetaan sieltä parsilta olkia vedetään jostakin välistä ja koetetaan käsillä sitten ja lyödäänpä seinäänkin miten ne pirisee se oli helppo -- koettaa milloin ne on kuivia ja sehän tippuu tuoreesta viljasta vesi niin kauan vaan kun vesi lakkaa tippumasta niin heti se rupeaa kuivamaan vaikka että ne sanoikin siihen että se hikoaa vielä että ei se ole kuiva kun se oli märkä seinätkin vähän hikosi jos oli märkiä lyhteitä joita pantiin niin ne hikosi pahoin mutta kun oli oikein kuivia niin ne ei hionnut paljon ne kuivui äkkiä oli poutasyksyjä että niin ei ei satanut niin ei ne tarvinnut olla kuin yön parsilla ja kun ja kuuma riihi ennestään vaan se ensimmäinen riihi niin että se sai seinät ja kaikki lämpiämään niin se meni kaksi kolme yötä ja sai kovasti polttaa aina syljettiin ja jotakin märkyyttä kiukaalle että milloin kiuas kihisee niin
no mitenkäs se rusa sitten puhdistettiin noin oikein vanhaan aikaan
ne oli sellaiset viskurit viskuriksi ne niitä sanoi niitä Kangasalalta kuljetettiin täällä paljon viskuria mutta se isä sitten osti noita tehtaan viskureita Tuulikki Kakkosen no se oli aika hyvä sillä sai heinänsiemenen ja kaikki kaikki hyvin niin kuin - se lajittelija se oli yhdeksän seulaa vaan kuusi oli vain kerralla kiinni että kolmea sai sitten viljan laadulle valita sitä vain pyörittää jyryytettiin sitten ja eipähän se ollut niin ja toinen ajoi sitten sinne ratiin ja ajoi - ruista ajoi kylvövakalla ja ohrasta pakkasi tulemaan aina törkeämpää niin sitä lapiolla puulapio iso puulapio jolla ei sinne liikaa saanut ajaa eli niitä meni jyviä ruumeniin

kyllä me on puitu riihiä ihan näihin asti rukiita on paljon noita pieniä niittylatoja niin ei tahdo olla mitä katolle panee jos ei ole pitkiä olkia nyt on ollut pari - kolme vuotta että ei ole puitu poika oli niin vastaan että ei ei me rupea puimaan niin minä sanon no ei minun mieleni enää tee puida että niin kyllä minä pian pärjään ja
no olikos tällä kylällä sitten teidän muistonne aikaan sellaisia metsämiehiä jotka niin kuin metsällä kulki tuolla
ampui
niin tai muullakin värkillä pyytäen
joo oli oli niitä niitä on ollut iän päivän niin kauan kuin minä muistan niillä oli miksi miksi ne sanotaan niitä semmoisia loukkaita että kun lintu meni sinne syömään sen loukkaan alle niin se lapsahti kiinni ja permejä ja kaikenlaista jouhista tehty permejä ja sitten oli lankapermejä kyllä minä on nähnyt metsässä monta permiä
ei te ole - poikasena itse permillä pyytänyt
ei
lintuja
en ole ei minun ole metsään mieleni tehnyt kun siellä saa olla liiaksikin karsimassa ja hakkaamassa niin en minä enää huvin päältä lähde ennen hakattiin halotkin metsään kaikki ja on nyt nyt tänä vuonna hakkuutettiin sinne kolmisenkymmentä metriä itse ei kyllä hakattu vaan ennen minä kun minä ajoin rangat pitkänä kotiin noin neljän halon mittaisena ajettiin ja kotiin hakattiin ihan huoneeseen minä tykkäsin että se on parempi ei mitään evästä tarvitse saa käydä tuvassa syömässä kun nälkä tulee ja ja sitten ne on kotona mitkä on kotona

kyllä se oli vain kovaa leikkiä se ohrariihen puinti kanssa ja samaten se oli siivoaminenkin sitä pakkasi tulla sitä rusaa liian paljon ja varsinkin silloin kun oli se käsin pyöritettävä puimakone niin se oli aika rehumylly

joo ja ne piti lyhteet sitten vielä kääntää kun ensin hakattiin toiselle puolen niin sitten toiselle puolen ja sitten haravalla pikkuiset haravat jolla hyvin kevyesti olet rapsittiin pois

no minkäslaista se oli se vanhaan aikaan se nuorten elämä mitäs sitä sitten kun eihän niitä ollut noita seurataloja eikä muita silloin
no ne kokoontui kenen - kenen luuvaan milloinkin sattui siellä riihikartanolla no ne tanssi ja viettivät aikojaan kun ei ollut noita ---
no minkäslaisia ne tanssit oli sitten siellä luuvassa
joku semmoisella huuliharpulla soittaa romuutti ja joku lauloi ja mikä milläkin tavalla että harvoin siellä haitaria oli
no mitäs sitä tanssittiin siihen aikaan
no kyllä niillä oli kaikenlaista tanssia silloin kanssa monenlaista niillä oli
no tavattiinko sitä täällä oikein noin vanhaan aikaan niin kuin kihloillekin mennä pitempään matkaan vai
ei ei mihinkään
no mitenkäs se tapahtui kertokaapas nyt miten sitä riiattiin oikein vanhassa maailmassa
no kyllä minä sen osaan kyllä kertoa kyllä minä olen itsekin ollut samoilla jäljillä eihän sitä muuta kun tiedettiin missä tytöt kesäaikana varsinkin ja samalla talvena - talvella niin niin tiedettiin missä tyttöjä makaa niin sinnehän sitä mentiin pyhäiltoina eli lauantai-iltana kopistelemaan ja tytöt tuli ja avasi oven ja sitten sitä ei muuta kuin suoraksi vain

no pääsikös sinne nyt sitten joka mies vai
no kylläpä ne melkein vain mutta niin se oli vain kullakin oma - johon ja kyllähän ne vaihtuikin usein mutta niin sitä niissä tanssipaikoilla sitten vain tiedusteltiin että sopiiko
no olikos täälläpäin sellaista tapaa että olisi noin pojat isompana joukkona kiertänyt kopistelemassa
no kyllä mutta kun ne tiesi kuka jää niin ne lähti pois että ei ne ollut - estämässä sen melkein jokainen tiesi että kuka tänne jää ja sitten vähempi vain oli isommissa joukoissa jos kaks korkeintaan että toinen sanoi toiselle lähde sinne että minä menen sinne ja
no mitenkäs se sitten kihloille meno sitten tapahtui
no kun se niin niin päätettiin että se sitten tehdään se avioliitto niin siinä sovittiin ja sitten papin luo vaan että se - laittoi --- kuulutuskartan kirkkoon ja se siellä sitten kuulutti vain eikä ne niin häävit kihlat kauppaa jotakin remua ostettiin ja niillä oli kauppiailla noita hopeisia sormuksia ja ja kyllä nyt jo siihen aikaan niin kyllä niitä sai jo kun minäkin olin niin Vaasasta ne tilasi jotkut aina mitan mukaan kultasormuksia ja vaan enin osa harvat ne oli vain jotka Vaasasta otti ja jos joku pienen kellorempan antoi -- kihlakelloksi ja että se oli vain niin alkeellista kanssa sekin homma että
no mutta eikös sitä lupaa pitänyt kysyä vähän niiltä
jo sitten - niiltä vanhemmilta sen tytön vanhemmilta joo se oli
kertokaapas nyt siitä vähän miten se tapahtui
no no kun poika meni sinne appelaansa hevosessa hevosensa kanssa niin - totta se oli tyttö jo sanonut niin sieltä tuli sitten panee hevosta talliin ja sitten se pojan piti käydä sanomassa sen vanhemmille että me olemme niin aikoneet no nehän sanoi että no sehän on teidän asia miten olette aikonut ja sitten sitä aamulla lähdettiin papin pakinoille
puhuikos ne vanhat ihmiset kihlajaisista vai naittajaisista
en en no naittajaiset ne oli pääasiassa minä niistä kihlajaisia ei paljon ruukattu siihen aikaan pitääkään ne oli ne naittaiset heti ja ne oli jossakin sitten vielä - ne piti niin kauan niitä että ne oli pari päivää kun ne lauantai-iltana alkoi niin ne kesti pyhäiltaan myöhään vielä ja sitten se muuttui taas niin että ne viikolla piti ne että ei pyhää häiritty ja väkeä sitten niin jumalattomasti niihin käskettiin niissä ruokittiin ja juotiin ja väliin väliä vähän tapeltiin ja vaan ne on jäänyt pois nyt täältä se homma kanssa
no minkäslaisia ruokia ne tarjosi sellaisissa niin kuin naittajaisissakin
no se oli nyt peruna joka on ollut aina ja lihaa oli hurjasti kun itse tapettiin kaikki elukat ja niin voita ja kyllä siinä hyvät ruuat oli ei ruuissa mitään ollut jotkut osti ostoryyniä ja jotkut laittoi omista ryynistä hyvistä ohraryynistä keitettiin velliä ja ei silloin mitään liemiä ollut eikä soppia mahtoi olla liian vähän rahaa eli kun oliko niitä maassa vielä - muuta kuin jolloinkin ja sitä maitoa oli sitten yllin kyllin ja lihaa ja voita kyllä silloin syömistä oli nyt ei ole edes jumalan kiitos enää lihaa kun ei monessa talossa ole sikaakaan niin vaan silloin oli silloin oli lehmän lihaa sian lihaa lampaan lihaa joka sorttia
no olikos sitä noin kyläkunnassa sellaisia miehiä jota - jotka sitä lahtia teki vai tekikö ne talon omat miehet ne
no kyllä niitä rupesi olemaan vain - vasituisia lahtareita aina tässä meidän paikalla sitä pyydettiin heti että tule meille tappoja tekemään kas se oli vähän ranttua työtä sitä olisi pian pannut puukkonsa väärään paikkaan että ne olisi tullut hyvät ja pahat sekaisin niiden suolten kyllä minä olen nähnyt paljon teurastettavan kanssa ja nyt noin meillä niin kyllä me minä olen aina haastanut jonkun ammattimiehen noin kun on sikakin tapettu että niin minä olen pitänyt sen niin törkeänä hommana että ei minä ole viitsinyt muuta kun ammattimies käy tappamassa
no olikos se noin vanhassa maailmassakin oikein sellainen tapa vai
no niin kauan kuin minä muistan niin joku oli semmoinen ammatti-ihminen ja omaa väkeä avussa sitten yksi oli aina semmoinen ammatti-ihminen joka - osasi ottaa ja hoitaa ne suolet pois ja elukan sisältä että ja sapet ja kaikki mitä siinä oli että ei no se sotke lihoja
no minkäslaista se tappopäivä nyt oli mihin aikaan niitä sitten tapettiin niitä elukoita
syksyllä syksyllä mitä ei pantu talvelle niin syksyllä aina tapettiin ja sitten ne pantiin niin kun ne oli parhaiksi suolassa niin sitten ne vietiin saunaan ja palvattiin saunaa lämmitettiin niin että niin - rasvat kihisi pitkin saunan lavoja ja ne kyllä pani siihen alle jotakin lootia ja mitä siihen pantiin paistilootia ja mitkä rasvaisempia lihoja ja niin ei siellä meinannut pystyä käymään se oli niin kuuma se sauna sitten kävi joskus niin että otti valkeankin kun poltettiin liiaksi ja ne oli noin kolme päivää ne yksi aika ruukasi kyllä sillä lailla että heitettiin sitten löylyä että vettä kiville että se vain tulee hyvin kirpeää äkkiä mutta kun ne otti sen tavan sitten että kolmena päivänä kuumennettiin niin ne kypsyi luita myöten kyllä se hyvää oli se palvattu liha kyllähän se savuuntui se kuori siinä pinnalta pikkuisen vaan mitäs eihän savu mitään on ja se meni semmoiseksi ruskean väriseksi se vaan kyllä kyllä sen vain sai sanoa että kun siinä oli - parahiksi suolaa oli se lehmää eli lammasta niin kyllä se palvattu liha hyvää oli sikaa ei koskaan palvattu minä ainakaan ole nähnyt ikänä että olisi palvattu kas se oli liian rasvainen elukka ja nehän tapettiin vasikat kaikki itse ja nahat myytiin ja lihat syötiin
no olikos sitä oikein sellaista vasituista ruokaa sitten siinä niin kuin sellaista tappajaispäivän ruokaa
no sitä - noin varsinkin kun sikoja kun siitä sai kerran palan niin sitä tuoretta lihaa heti pannuun ja valittiin kohdalta miltä otetaan ja kovasti suolaa että sitä saattoi syödä ja hyväähän se oli tuore liha kun se parahiksi suolataan ja kypsytetään sitten että ei se jää semmoiseksi sitkeäksi kyllä minä muistan tämän minun vanhin poika niin kerran meillä oli joku kanssa tappamassa sikaa niin minä sanoin että ota nyt poika se huoleksesi ja niin tässä - tuo lahtari leikkaa palan lihaa että ja mene paistamaan ja syödään no se otti sen huolekseen ja se meni ja paistoi ja löikin hienoa sokeria sitten siihen lihan päälle erehdyksessä oli toppurassa hienoa suolaa ja hienoa - sokeria niin kyllä tuli raato niin pahaa että kun minä otin ensimmäisen palan niin minä sanoin mitä mitä tämä oikein on niin no eikö siinä ole suolaa poika kysyi minä sanoin ei tämä ole suolaa tämä on sokeria no niinkö se kävi sanoi se poika no se kävi niin minä sanoin lyö pönttöön se ja pane uutta ja pane suolaa nyt se erehdyksessä otti sen -- tuon niin - hienosokeritoppuran - ja sillä meinasi suolata lihan
no onkos nämä teidän miehet sitten kalastanut tässä kun järvi on aivan vieressä
on on ne ja isävainaja oli kova kalastamaan sillä oli paljon pyydyksiä kanssa ja niin nämä tämän talon pojat ei ja ne on ne on nuo molemmatkin kalastanut vaan minä en ole ikinä minä olen ollut aina liian vähällä väellä ja minulla ollut hevosiakin kolme neljä väliin ja aamulla pitää kiirehtiä tillaamaan hevosia että pääsee lähtemään minä olen ollut muuten varhainen lähtemään töihin että ei minä ole kauan odotellut ennen lähdetään että se minulla ei ole ollut aikaa siihen kalastukseen eikä ole ollut niin suurta haluakaan kyllähän sitä aikaa jos oikein kova halu on niin sitä menee vaikka miten vain
no minkäslaisella värkillä ne pyysi sitten kalaa tässä
no niillä oli kaikenlaisia rysiä ja verkkoja ja niitä oli verkkoja monenlaisia harvoja tiheitä muikkuverkot ja säärykset ja haukiverkot ja sitten rysät oli ja on täällä ollut nuottiakin syksyllä vetävät nuottia - muikkuja nuotilla voi vielä täällä Itäkylässä olla pari nuottaa minä uskon
no minkäslainen värkki se särys on
no se on semmoinen verkko olisiko se miten siinä se on neljän sentin paikkeille se silmä kun niin kuin verkossa on ne silmät niin se on - sitä kokoa vaan niitä on sitten harvoja verkkoja jolla saa valita kaloja että ei renkää niitä pieniä ottaakaan ja sitten muikkuverkko se on taas hyvin tiheä muikkuverkolla ne täällä pyytää hirveän paljon kaiket syksyt sen ne on saanutkin monena syksynä tässä nyt oikein hyvin muikkuja ja ne nuo kalastusneuvojat kehottavat että muikkua pitäisi hirveän paljon pyytää että se on neljä vuotta vain muikun eloaika että se muuttuu uusi muikku että se sitten taas aina että se ei elä kuin neljä vuotta
no olikos niillä vanhoilla miehillä mitään sellaista merkkiä mihin aikaan sitten piti kalalle mennä
kyllä kyllä niillä oli aina aamulla varhain ne laski järvelle ja iltasella sitten ei olisi saanut enää myöhemmällä kulkeakaan kukaan vaan eihän ne sitä kysynyt kukin meni milloin heille passasi vaan semmoinen niillä oli sääntö että olisi pitänyt iltasella jos yöksi heitti verkot niin iltasella aikaisin että -- heittää ja aamulla nostaa sitten taas aamulla varhemmin nostamaan heti kun silmänsä auki saa niin järvelle heti nostamaan kyllä minä olen ollut soutelemassa monta kertaa kun isävainaja nosti verkkoja käärynen äijä vielä niin hirveästi piti osata huovata ja soutaa ja varsinkin kun tuuli kyllähän sitä tyynellä on jokainen mutta kun tuulee niin ja kyllä ne piti sitäkin tapaa paljon kun oli kaunis päivä ja ne kanteli - rannalla ja miten särki laskee maahan sitten lyötiin verkot järveen ja sitten soudettiin niiden takapuolelta maan puolelta ja niillä oli sellainen porkka jolla ne pelotti ne verkkoihin ja niitä tuli väliin niin hurjan paljon että ihan sillä ne sanoi käestämiseksi sitä
no niillä oli vanhoilla miehillä sitten sellaiset merkitkin koska ne kutee ne kalat
oli olihan niillä kaikilla kaloilla on oma kutuaikansa joo
no muistattekos te niitä aikoja miten ne vanhat miehet sanoi että ne kutee
no en minä aikoja muista mutta sen minä tiedän kyllä milloin ne kutee ne kutee haukikin kutee heti melkein kun jäät järvestä lähtee ja särki heti sitten perään ja niin ahven ja sitten siinä on - väliaikaa hetken aikaa niin sitten tulee lahna se on nyt lahnaa jo tullut jo ne sanoo lahnan kutevan kaksi kertaa että se on joku tuomilahna ja heinälahnaksi miksi ne sitä sanoo niin kaksi kaksi kertaa sen pitäisi käydä made on sitten että se kutee talvella eikö se ole se paavalinpäivän aika talvella mateenkutuaika ja onko se siinä maaliskuun alkupäivinä eli helmikuun loppupäivinä siinä se on talvella ihan ja roskailma niin silloin made liikkuu parhaiten on tuiskuja niin niillä kalamiehillä on merkkinä se ja ne on merkkipaikat mihin ne pyydyksensä heittää ei ne heitä mihin sattuu
no muistatteko että teidän isällä olisi ollut tässä sellaisia merkkejä
kyllä se aina syvälle vedelle katsoi ja sillä oli määräpaikat se sanoi soudapas tuonne ja viisasi että tuolta lähdetään ja kyllä se aina johonkin oli merkkipaikkoja ihan varmasti kun niillä oli onkimiehilläkin jotka ongella kulki noin aikansa kuluksi niin merkkipaikat missä ongitaan missä kala syö ja siinäkin on perää kyllä sen näkee että ei kaikki syö kaikki syö kala - joka paikassa tässä niin oliko se viime kesänä joo niin oli täältä Lappajärven Ylipäästä yksi mies täällä - minun luonani se on me olemme veljesten poikia sen miehen kanssa niin se oli kirkolla ja se tuli tänne minun luokseni ja se sanoi että hän menee autossa iltasella kotiinsa minä sanoin että mennään tuonne rantaan nyt tuonne mennään tuonne Pajaharjun Matin huvilalle niin se sanoi joo mennään ja siinä oli sillä onkia niin se rupesi sitten leikkipäällä onkimaan niin salakkaa niin paljon kuin se kerkesi ikään nostamaan se oli ihan yhtä mulinaa vain kun ne siinä salakka liikkui silloin että kyllä tuossa kalaa on niin hirveän paljon varsinkin sellaista se on oikein niin kuin kalan kutupaikka paljon semmoisia litakkopohjaisia rantoja niin ne siihen menee ei hiekkapohjainen ole niin hyvä kuin tuommoinen litakko ne se on huono ruoka niillä siellä - jotka on puhdas hiekka vaan nämä ruohikkorannat niin ne on niiden kutupaikkoja

vaan se on tässäkin nyt tässä rauhoitettuja paikkoja että ei saa pyytää kukaan tuota roskakalaa ne tahtoisi että sitä pitää saada hävittää hirveän joutuin paljon pois niin kuin särkiä ja jotakin
mutta eikös ne täällä vanhassa maailmassa pyytänyt sitä särkeä paljon oikein suolakalaksi
joo niillä oli monella oli oikein nelikkokaupalla monta nelikkoa suolakalaa - vaan ei se enää kelpaa ja sitä syötiin suolaista särkeä ne sanoikin pikisuolaiseksi
no onkos tällä kylällä ollut sellaisia voimamiehiä joista olisi oikein noin mainittu vanhat miehetkin että ne olisi ollut - oikein mahdottoman väkeviä
no ei ole niin että kannattaisi niin kuin sanoa niistä mitään minä ainakaan ole kuullut semmoisista
eikös se ole ollut se Vistin Matti vai mikäs se on tässä ollut jossakin tässä länsirannalla oletteko te - kuullut sitä
Visti
niin
Visti asui tässä meidän kartanon takana ennen se oli räätäli vai Vistin Matista Erkki ja Kalle niitä oli niitä Vistejä se vanhempi - Erkki niin se Amerikkaan kuoli ja eikä minä tiedä se oli räätäli ammatiltaan pikkuinen miehen rytty oli se räätäli ja ei minä ole kuullut siitä mitään
no kertoikos ne vanhat miehet että pohakoita olisi ollut täällä
joo joo kyllä niitä oli aina semmoisia poppamiehiä eli jos ei lehmät tullut kotiin ja kaikkia niillä oli vanhoja taikoja